Ina ua huli wau i kahi ʻeke kala ma ka papahele ma ka hale kuʻai e kiʻi wau e wehe aka ʻaʻole ia he mea maikaʻi a nana wau no ka lakou kaleka hoʻoia kanaka i na ʻaʻole kela kanaka ma ka hale kuʻai haʻawi wau i kela ʻeke kala i ke kiaʻi i hiki ia ia ke hoʻihoʻi.